Nisy olo reto ,samby nandeha roze nino kafe ,aminy ñy finoma kafe eñy. Lafa niavy eo rozy ,niavy aloha lelahy toy, li n nino kafe nivily kafe an-dal'eo ,avy koa ñ'ampelane ,nivoa dofotsiny ñy lelahy toy ,azafady lahy hoy fa tsy asako azy, ka iha toy? Aha ,zaho hoy hino kafe ete ,ndao hoy tsika hifitaky ,la nifitaky rozy ka la nirehadrehaky ,la nifankahay ,la nipinama ,nandeha amizay ra-fitiava ,la nipilongo rozy ,la ni-pivaly.